عادة إحتفالي بعيد ميلادي يكون بسيط- بسيط للغاية، يعني نحب نحتفل تجمع <noise> صغير، يمكن كيك حلوة، نوزعوا الكيكة ونضعكوا موسيقى، والجو يكون سماح يعني وبس يعني، ما عنديش عالإحتفالات الكبيرة والعزايم والتصوير وزي المشاهير وكذا لا.